Arakaka le hôtely fa nao hotely tena mora rehe manomboky Roa aly. Fa nao hôtely tena sarotse, manomboke Ray hetsy miakatsy.